Cuando tzye'ä tzye'äk'ijna escuela'ojmä mäjtzäpyatä'ijna bolibol äj ntäwääji'kta'p me me me metza nyaka semana'ojmä y muy bonitotitä mäjtzäpya äjtyä ncompañero'ji'nhta'p. hasta ahi nomas, hasta ahi nomas.